Dunkam sai mo Allah hoinani, ta mauni kam ai ai a himmini. Ɗun dume nyamata nan mɓeldum. <noise> Mbiyam ko nyamata nan mɓeldum, hande ngabba mota na nana <noise> mɓeldum mota nganna, hande ngabba puccu ko nana mɓeldum ngabbaki puccu gum, ko babba ko ngeloba nana bel dum maggakiga, ko bo dum hokku ma abinshi nana mɓeldum nyamuki dun ta hiidi. E nder yonkinta ai wala ko nanta mɓeldum ma majum ta ta'a mauni kam. <hesitation> Ta won hakkilo ai hakkilo ma wala wala wala edon sai korafi maɗa e jomirawo kawai keɓa no kotira lahira. <noise>